Este espejo tu yaa chii a te’etuyi mayo nuu naa natíyo xiniyo, nuu inn saana ku’uyo inn sama nuni keentoo yoo nuu te chaatuyo espejo yua, ichi nuuyo inchi yatayo te, xokavatuyo te este nteeyo mayo, nuni keentoo va’a sa’ana yua yo te, nuu suni naa natiiyoo xiniyo naatiyo te va’a jitotuyo, te ki’ituyo inn espejo yua te nteeyo nuyo, yua kuutu este jaa kutuu espejo yua kante’etuyo mayo jii.